بحس الفن دايما بيأثر في المجتمع ليه لأن دايما الفن دايما بيكون ليه رساله معينه ااام رساله معنويه دايما الحجات دي بتوصلنا للفن معلومه كويسه بتوصل للفن معلومه حقيقيه عن حياتنا وعن حياه الناس وعن اراء الناس وعن طوحاتهم وأحلامهم وشايفه أنه بيعبر عننا